أفضل إن أكون <hesitation> أكون قاعد في البحر لأن البحر عالم تاني مختلف، وأبقى عايز إن أكتشف عنه أكتر حاجة، فأحب إن أنا أكون في مركب يصلح للسكن.